Makanan ye pagi tadi alhamdulillah tuh karena bini kan kita lagi nggak masak ya, pagi kita coba cari makanan nawarin nih ke bini nih ceritanye, yang mo mo sarapan apaan bubur ape nasi tu bini bingung kan makan apaan ya bosen kadang saban hari makannye bubur mulu, paling terdekat kan bubur ya, ya udahlah yang lain aje kata bini ya udah kita ikutin aja tuh, beliin nasi uduk aje ya udahlah kita beliin nasi uduk aje deh, udeh tuh sembari kita beli nasi uduk sekalian kita tanyain apaan yang kurang di dapur da mau dibeli kagak, beli telor deh yang sekalian yang, ya udah kita begitu telor aje deh sekalian deh kita beli bubur kalian tuh dateng tu siape da dagang disitu ya bu bu siape pok siape tu ya, lupa deh pokoknya udah kita nyampe lihat tuh ya tukang bubur oh iye sebelum kita ke tukang bubur kita beli ituan ape namenye bakso, karena kebetulan kan hari ini saudara pada datang ya bini suruh beliin bakso dulu ke pasar, ya udahlah kita ke pasar dulu tuh suruh cari tetelan ama ape namanya daging apa itu tulangan tuh udahlah ah, cari dulu deh tulangan tuh ke pasar ya, et nyampe sana tukang daging kagak ketemu-temu ya udah kita muter bae dah tu ampe berapa jauh banget ke depan ke depan ya, dapat sekalianya tukang daging eh ketemunya cuman tetelan doang udahlah kita beli aja tu tetelan ya. Udeh kita nyampe dah tu bis beli bakso beli tetelan, baru dah kita ke tukang nasi uduk kita ngantri lama banget mana udah lapar banget lagi tu pagi ya, tumben banget itu pagi-pagi belum ampe kelaparan begitu ya, nah kita beli dah tuh nasi uduk bu beli tiga deh ah buat sarapan, et banyak amat tuh kayak ada tukang penjual ya, ya udahlah laper bu belum pada masak, ya udah beli dah bertiga, pake gorengan, pakai gorengan kita mah biasa makan gorengan tempe ya, ya udah pakai telur nggak, kagak ah kalau lagi kagak resep ama telor, ya udah beli dah di bungkus dah tuh sama si ibu kan ya, udah tuh kita sampe dah tu ya sampe rumah buru-buru kita rapi-rapihin dulu ya namanya perut lapar mana belum jemur pakaian kan kadang ya ah udahlah, tuh manggil bocah bangunin dulu kita sambil bocah ada tiga di rumah, ya udahlah tong bangun dong, bocah pada bangun bangunin dulu pada rapiin dulu. mana disuruh makan susah lagi tuh bocah <hesitation> kadang bocah ya suruh mandi pada kagak mau suruh makan aja susah banget deh, udah pada mandi dulu dah, pada kagak mau ah mau makan dulu ya udah kita sarapin dulu dah tu, kita suapin dulu tuh nasi et mana yang bocah lagi pada makannye susah banget ya, kita kasih minum suruh minum dulu kita yang ngambilin juga, suruh makan kita yang suapin juga ya kadang, aduh bingung juga tu bocah. Ketimbang makan aja susah banget ya, padahal mah enak ya namanya nasi uduk, ya kita saban hari kita makan tuh pakai gorengan ama sambal kacang. Aduh udah paling nikmat banget itu malah tambahin bihun, aduh udah kita suapin dah tu bocah ya, kita suapin tuh bocah makan ada aja alasannya pengen aduh pengen pipis lah, pengen ape, ya ya udahlah kita bukain dulu deh tuh, baru sesuap bae dua suap tiga suap et ada aja alasannye bocah, namanya susah banget ya makan doang. Lha kita kalau udah laper mah ya makan-makan aja, bingung juga kita itu aduh kadang orang ya, udahlah kita suapin aja untuk bocah sebisanya aje, udeh dia makan dia tuh kita suapin, udah gantian deh udah udah anak dua udah beres nih makan nih ya, tinggal bini ni lha bini kan kagak bisa makan sendiri ya kudu kita suapin juga, ya udahlah kita suapin juga tuh bini sesuap dua suap sama lauknya mah kita nasi uduk juga bertiga-tiga, lha habis mau apalagi masak kagak <laughs> di rumah bingung siapa yang mau masak sudah kita suapin dah tuh bini dah tu, bini kita suapin nasi uduk juga sama sampai habis, alhamdulillah mana orang lagi netein ya jadi makannya agak agak banyak nasi uduk satu di dihabisnya sendiri sih, harus jatah berdua udahlah bodo amat dah kita ntar beli lagi aja deh, ya udeh eh benar aje kagak kebagian kita nasi uduk mana lapar juga, ya udehlah kita gelong apa goreng telor deh kita ceplok aja deh telur. Udah kita makan seadanya deh ya, ama ama kecap kek ama ape udah kita makan deh tu, alhamdulillah juga dah keisi juga tu perut, et belum lama belum rapi belum ape ape kabar datang katanya, tuh dah pada mau datang orang, et deh belum pada rapi tu padahal mah ya kita kudu nyapu dulu kita ngepel dulu mana pakaian kita belum jemur ya waduh mantap banget dah pagi ini memang dah ah. Lah iya namanya kita kalau pagi kan kadang ya aduh mana repot ya, lah kayak kemarin tuh contoh ya lah kita waduh pagi bocah ngajakin berenang pagi-pagi kesian juga kita yang namanya bocah kita nggak ajak jalan-jalan ya udahlah tu bini ngajakin deh sono jalan, lha bini kan belum bisa pulang belum bisa keluar gitu ya namanya lagi abis hamil abis bunting, ya udahlah kita bertiga tu ama anak laki yang anak perempuan tuh kita berenang gitu, ya namanya repot begitu kita nggak ada yang bantuin ya, ya udahlah kita goreng dulu deh <hesitation> mie goreng aja deh buat sarapan deh tu kebetulan ada ada nugget di di kulkas ya udah kita goreng dulu tuh nugget ya. Lah emang tuh bocah pada pengen berenang ya ya udahlah yuk kita jalan yuk nunggu sarapan dulu nih sarapan dulu tuh nasi ama nugget deh seadanye tuh kita mie goreng kita bawa nih buat pikiran buat di kolam renang. Namanya di kolam renang kan laper ya, ya udah tu kita jalan deh tuh ke tempat berenang kita bawa tuh makanan mie goreng seadanye, oh ya kita lup goreng ini juga apa <hesitation> ape namenye risol kebetulan ada risol di rumah udah kita goreng juga kita goreng kita bawa tu risol, udah kita berenang deh tu ama bocah ya namanya bocah ya seru banget ya main air kita mah senang aja yang ngelihat bocah kita temenin kita temenin ampe lupa kita makan siang jam sepuluh baru kita makan tuh mie goreng mana mie goreng udah keras banget ya, mie goreng kalau kelamaan kan kagak enak ya tapi sih namanya orang lapar ya enak aja kali ya, ya udah kita makan dah tu mie goreng bareng dah tu bocah ya udah dibeliin mie goreng ada digoreng risol, masih juga ganyemin namanya ciki jadi kita beli ciki dulu tuh sebelum ke kolam renang, ya udahlah kita beliin kalau cikinya mah biarin dah buat makan namanya juga, ya udah dimakan dah tuh ciki deh tuh sambil makan mie lah kita mah ngeliatin aje kita kita suapin dah tuh bocah dah tu kelar dia makan mie segala macem nah ini pikiran ada beli tadi kan beli coklat juga atau di alfa ya udahlah, nih coklat jangan dimakan habisan habis makan kan nanti aje di rumah, ya udeh ampe rumah deh tuh pulang jam berapa habis johor habis johor nyampe rumah kita mah ya, dah kita sholat johor namanya itu bocah tadi baru makan mie kita tawarin makan lah kagak mau. Mau makan coklat yang tadi ayo deh makan coklat dah tuh ya udeh dimakan lah seorang satu coklat sebatang sebatang nih, lha habis tuh ma bocah doyan amat ya ama coklat ya udah lah kita kita makan yang ada aja deh di rumah, ya lagi-lagi namanya ini lagi kagak masak ya cuman alhamdulillah kalau hari sabtu sih kemarin kita lagi ada yang bantuin <noise> di rumah <noise> ya udahlah suruh minta tolong deh bu masakin apa kek, ya udeh dimasakin dah tu seadanya di dapur kita makan dah tuh die masak ituan ape <hesitation> nasi sama ape sayur-sayur sayur ape namanye itu ya, sayur lodeh apa apaan, sayur lodeh deh tu ama ikan deh tu, ya udahlah kita makan dah tu habis suapin bocah-bocah tetep aje biar ada orang juga kita yang suapin ya <noise> ya udah kita makan dah tu kita makan sayur lodeh lha enak banget emang sih cuman kalau bicara rasa sih ya namanya sayur lodeh ya kayaknya sama aja gitu ya kita makan tu sayur lodeh, sayur lodeh, sayur lodeh kita makan habis sudah lha pikiran kita mau tidur siang kan ya pikiran dalam siang hari ya mau tidur tuh et dah namanya kerjaan ya ada aja yang nelponin dari kantor, udeh deh tu ditelponin tu dari jam dua kita mau tidur siang ada kebetulan kita punya penyakit maag ya namanya ya kalau telat makan jadinya ape <hesitation> asam lambung naik gitu kepala jadi sakit lha jatah makan harusnya jam tiga jam empat terus makan nih sama tidur siang. Et dah bener aje bener ampe jam empat jam lima tu kerjaan belum beres juga kita ditelponin bae itu bener ama si bos, malah anak-anak nelponin terus lagi kan masalah nih trouble nih susah nih betulin nih lha kudu kudu kita juga yang betulin ya udahlah tuh sampai telat makan ya kita ya, et asam lambung kita naik beneran deh pikirannya harus makan harus makan ini, udah tuh ganyemin dah tu, tanyain ama bini kenape perut sakit kagak makan ini sore kita, ya udeh mau makan apaan, udeh apaan aja deh disuapin lu deh, digoreng itu nugget ya kita pakai nasi nggak kagak namanya kalau kita makan nasi langsung lagi perut begitu ya kena makan berat langsung sakit malah mangkinan ya udah gorengin nugget dah ya udah gorengin nugget tuh digorongin dah tu nugget kita makan tu nugget ya, cuman namanya abis lagi melilit ya perut ya maag aduh kagak bisa juga, diisi perut aduh udah kita mau ape mau mau uwek gitu dah kayak mau muntah aduh ya udah deh panggil panggilin tolong minta tolong dikerokin dulu deh nih biar enakan perut biar bisa diisi nasi, ya udah dah panggil tukang kerok, ya udah dah dah tu kita dipanggil tukang kerok, kita di kerokin perutnya ya apa badannye belakang udah kerokin dulu kelar dikerokin alhamdulillah ya kita malam lah baru kita makan banyak itu kita beli nasi goreng dulu deh lha laper, lha habis sakit tu laper lha emang laper sakitnya laper khan ya udah makan nasi goreng dah tu ya. Haduh alhamdulillah banget ya kalau abis diisi makanan mah ya, aduh perut jadi enak lagi. Udah dah tu namanya udah ini malam kita ngeganyem bae dah tu, kita makanin dah tu yang ada di rumah kita gorengin kek kebab kan kebetulan ada kebab di kulkas udah kita gorengin, lah kalau perut lagi enak mah ya apa juga kita makanin deh ya.